نفرتيتي, هيا من أهم الشخصيات اللي أنا معجبا بيها, اللي أنا نتمنى حتى لو كان نراها, ونشوفها, ونقعدد معاها, ونحكي معها, وتحكيلي كيفاش كانوا عايشين في هيك العصر, أنا بالسبال لي ياسر و <hesitation> معناها أصلا, نتمنى نمشي لمصر, باش نشوف, باش نشوف حتى ال و <hesitation> معناها وين كانوا عايشين وكيفاش الحضارا المصريا, صار طايرا بالنسبا ليلي.